أفضل ابقي طفلة طول الوقت ولا شابه دي ليها مميزاتها ودي ليها مميزاتها تبقي طفل مش كل حاجه هعرف اعملها بسهوله يعني مش هعرف اخرج لوحدي مش هعرف اعمل حاجات كتير اوي لوحدي بس لو شاب اعتقد ان الموضوع دا هيبقي سهل شويه وفي نفس الوقت لو طفله برضو مش هبقي شايله هم حاجات كتير بس لو شابه اكيد بقي بتكبر المسؤليات اكتر عليك وبتشيلها اكتر فممكن اختار شابه حتي رغم المسؤليات وكدا بس اعتقد هتبقي مغامره لطيفه